Eno nikam iya mwanyi kpeno nimo eno ko momahi ni weno kizi togwo ni kobize ni oma iya mwanyi eno ni lo ayenehe nitamabo kotunehe eno mi iya ma biyo awama afu kpotommehe so ikweyi koni eno mani iya mwanyi kpeno ni yo iso kimu kotuhi eno ni amuni koi ami ma ishotunehe ma itahiyoma na kikweikye gaboyi kowuse eno na amuni ikweyi koni eno ni weno neshi dami ya ipu keno ni yama ipu kobize nye ni eno oyeye shomotu biyo eno kizi togwo ipu kobizw yo ipu keno nye niya moni iya ma biyo oweigigaya ikweyi komi eno kotogo kibize mani ojije le biya nu dami yo eno eno ni gyo yimu ko nashotunehe kwona wipukoya na mu ni kwo na weipukoya na muni yo bagyofo mo ommi weno ko momahi piyoma igyo shi eno ni yo otunehe hi ya gogo eno ni kin

Oshiyi shawo ma shotunehe keno komoma ho eno nya na wo amo kwe ominyo nya nawo ya minyo eno oni kwo otunehenya nawo ya yiso kpanu eno n kwo ji nase gyo yo wa kotu biyobiya noya yiso kpanu wotunehe eno ni kweno nya na gyo yoza kamo oya shotunehelo oya shotunehe enoni ma dede kwa gyozamo owa kotubiyo biyu nogyo weno komoma ho oyiyi gwupiya shimi oshotu nehu eno ni biyo na mi ya shotunehe komomahi ma mu eno kizi togwo kobize koya kimiya ni ami ya yimu ma ase yaba kpam dudu na mi kpanu owogwu kwanu amo ikeni amu owiki ana oni n shotunehe biyami yagye ya shotune he keno komamahi keno kikyeni mami ya shotunehe ya dowuso kamo ishotenehe dawo kpo momahi nomu eno neshi mi ami na mu eno neshini ami m kiya bowuso dawo mo owuso eno na mo kakahoni awo ki shotumehe komom nu mu kize togwo kobize n ikeyeni